اللغات لي كنقدر نهدر بها حاليا هي اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية وبشكل جزئي الاسبانية، وهدي لغات كلها كتعجبني وكتفيدني في العمل ديالي وفي العلاقات ديالي مع الناس وكذلك في البحث على المعرفة بشكل عام.